Dik dige dge dge da kwarka kwarane naka dgala da avakenna nika kam da katsan dagal dege nakha vaka dga dgakha gan d-dag” ghalna se ngik bakh digita dvatsho koware <hesitation> ana bahin zik man djal zik wara baka koɓo tghula warbaka zik koɓa kina nagh dalka da a sodiya baha gataka kina to war baka koɓa dgal da <hesitation> dalkse baghf yakhmare to dgaltsitar dalks kina dngha nghaha dani gabaɗaye nakha nakhatsha dunino danagha nagha da nagha naghaha da kala kalak ude nagha naghaha kala kala an gida tibk duniye duk da ngha ngha digit daghanghane aziɗa giɗa vine da kwara kwaraha kwarane kai ziɗba kiɗan vanabiyo uɗakh nikhatsaha da dakiye yawon diniyana kwarud kwarane dge ngura diye niv yaghmare da dagik kobatsha tsatsa yu kobatskana ma da dgal da gwiyav-gwiyadva kwarane manakh nagha diyan ka diga duni naku nagha kak diyan kse nagh nakhaka diya kse na kwarude ngura di ai dadalha da mbiya <hesitation> “la-labari", “ni nindiken dge manude amman vana nga dge mana kiyama vana bi ndiken baku dge manuda vine ndiken baku dge manuda vine amma kiyame ndiken ba dge mana kiyama vanabi. "D-dal” baha da kse dal baha da thrna vakabi tkhahak bo ɓo <hesitation> a labari kwarane kda kwarane ni ndiken dge “naghan-nghadaka niya tkhbahaka ɓo labari kwarana ni dge amma da dalaho age na kam daha dgal da vakine nagha nghondaka ndikira ndikira wur giɗa zɗagh wur giɗa vine tuna wur ngik koɓatska tkhakak giɗgan biyank kse uɗaha baghfskha ka dgalaha amma wur nghondakha wur “d-da zɗkhu ba giɗan ndikina tsats kasan tsavandara kwaran <hesitation> na dgal tskha da tikse konagh naghondaka dayan kse nikha ngigena da dalaho da da ziɗahu ba kiɗan ztsa zan ngik kobatsho da zɗahuba giɗa vin vinkse dalahana biyo tkhahaka mbaɗga thrna kse naku dan ngik vaka da dalha tsugune tsuk kwaɗa ziɗan giɗo niha har zika yaghay yakhay vakets kskse tsit dinha dgal da vakena kwaraka nama aghbude nakha tsakha tskbi <hesitation> tsambitsamaka niv ghirtsa kwarane kagiɗugiɗam avaka dge dalah indikena kwarud kwarane davake kan naghaha kwarane nagh dalaka da gida vine nigha wurda ngondaha <hesitation> agiɗatare. Zdatskha akubaha sakbi ai to ndikene kwarasar kwarane <hesitation> naka nagh dagal da vin nakh naka dal dik da vine nakh naka dal dik da vine amma tsugune tibka a ghalna danga dge ndik koɓena dvatskhabi kwarane nakh tsa dal ka davine niyam nga lavanbiya.